رغم اني ما عندي علم بالكلاب لكن ما اظن الكلاب فيها سلالات كثيره في كلاب تكون شرسه جدا وفي كلاب بتكون اليفه في اشخاص يربون كلاب في المنزل ويعيشون معهم ينامون معهم في البيت وفي كلاب بتكون شرسه جدا يحطونها في اماكن خاصه ومربوطه بالسلاسل ما يطلعونها بين الناس كذا فالكلاب كلها ليست سواء